yauwa to nga nga shin na nga woi barkadi ndike hankal barana venda kusan, bu waji dumari kushi wurti baran ku da lagarkati baran ku di yema giti ye chiti bu a ghab ye magiti ye chiti ki zhum jye zhum chiti da gabari bu me ohai ti da shaata ma i ghi lluar ghar bu a gab ghar ti du ghu a lariti. da basi ti gha ye ghegharku baraku ti hah ga ti shi wurti, ti hahga ti masi ti da kye zumdi ti zhumi bu wa zhum kye zhumdi ti gab i kyie ghuti ye chiti waram gi a ziki ye ma ghuti ye chiti waram tiki ghuta tiki qara, ti la bulara kime wuri malum wara kada jam dida to bu la uma? kazi layi ike chi shiki buda. malum ware ka jam da, ti ziza to tuma shi ka, tua shi ka ti ze da. to nga shin woi wanang mbarkandi bu wa dalti bu yi yema ghut yeba anje ba tu da da gabar tu bu man ni ghin ti di ghar ko ma baran ko mabi man tidi ta shwata nda ni llinari, bu magab yeka llinari tida lagargati bareh ti han g ti ghidi, bu yi yema ghiti ye huta inje muledi ti di wurti ha ti zhum ti da kye ghiti nan. tida le garkati ti, ni kye bulari ti gab ni yema ghiti ye chiti buran, to hang a gume makum, barah tashi kyi ne ge kida shoga yenda. ti gabni ka ri ti hahha tik, ti huhhja ti buu kyi nike a shoga ki yenda. bu wa wanda buran tiji ti vini dam, bu llunara nje handa ti han yinan ti shaata ngan. Ko ti shwata zhin ko yiri yema ghuri, ti di wa zoda wa hguti me whang mari, tidi tida ghud bu dam ba ran zoda, tida gye whong maari baran ta kabi ta bal nugba ni gyimi ta gab ni kari warha ti da gye zhumdi ti zhimi ti hanga ti gab tuda lagarkati nang tik ti hanga tiki ghutan gyi nike ki da shiji wuri ke washi wanang bu maa wa dalt ti shi ghadi ye man ni nyin tida gyi tik tidi yema shili ye chiti bu a gab yema ghuti ye chiti ku zhum gye zhundi, tidu ghar tik ti da shwata man ko zhin tawa ko tidi ghar gawu zodatda ghud dam baram ni huti whong mari ta kwada ha gab i kari ti wurhha ti masa, togab tida lagar kati nang to poma qusong hang nga shim dan mbarya mkyi, ga kala ku mgham shi barke ye wora ku magham kodma yemin hha kap anyi qusa nyimalti ki ha mbar wa qusonggi nikya pona llunar, kyime waka shi na mbar makyi waka hu ra nga, kime nang nga kgar ye be na qusonggi nyimalti ku, pona kyi nike nga zuran nang anyi ki han men ki anya shiran wa nang. bu mawa dalti to yi ghadi ye ko mu zhu toda ghabar to di ghar bu ta dar llunar ghar tu wato di me gawo dar llunar ba nu zoda to da wwa to da lagarkati to di ma ghud ye chiti ba ro, to dime gawu llunar ba nu zoda to da wwa to da la garkati to di ma ghud ye chiti ba no to dashi bu ta gabtiki, kyi ni ke malam bara zuki yoro ba tu ghum tik to hanga to mab kodo mi to ji to di zoda a ghud dam ba ro to da wutik to mas kodam to da kye zhumdi mukdi to zhumi virkir washi to da lagarkati na tik ta bu kyi ndike malum wara zhiki yoro me ku maa datli ki me monana wa. To pona qusanggi nang nga kala ki shi hhang ku, kime mbarya makyi nga na san mbarya makyi. Qusongga bu ke hanka banda ve vanda kusan a llunar khala kye kyin worato pona qusanggi nang na kashim na wora anyi dllalima mbarya kume bu nga ghud wor munya. bu kyi nike a shiranku ma khaba kyi nike fedda kye kyin dasi ki shida kye kyin dasi, shwata nda manda shawata na vanda si to a khalaranku barya ni poni qusang nang. nga buti ye wora nga ba ara ye wora, ku magham shawata pona qusanggi nang ni kyi ndike ashi ran ni dum manda ba, ni dum zhinda ba, bu da kyi bu nduk ba yi, ma lab kye khinda ayi ma ghuti ye chiti nike gwanda zhundi guna guma fara kanda wa tu tuk muddan to pona qusanggi ku nang nga khar ye beena qusanggi wa mi kaji ki anya shiram wonang, barya ni ponan ki me ki magham shwata wora kyi ni kya shiram gwa kya kyi mburkadi a qusanggi zhu diki buwa di a llua, a khala gyenan amma bu wai waji a klhala gye kyi nan wa. Ka hhahga ɓu khala tunwa za ka di tashi muuru za ka di fada kyi wu ndulu za kaza tun bamman to gyi kanang ada gye shir wu yimalti ba, yan nga qa kusa nyimalti pona kye shirnang barya ni kye shi ba da ni kya shiran kuna nga huti ye wora nga barar ye wo waka wor ni zhar tun bambam ku magham qur ye wora ku magham kul ye wara, ke magham kolma wor yemi hha ki sa barke ye wora, kyi nike wora shira nang ku zhum gwamma ni shiram whon neng kike tik mi mudi wada worma ki tik mudan ni kyi ni kya shiranku. aki kala gye kyi nana, ku kala dubur baran ku nduk haah ba. ni shogar goma ki shi, ni llunar hud kishi, ni llunar huti me wanmari kishi, hiyi ma ghiti ye chiti nike ku gwa llunar ndike ku zhum fuda far guma kyi ndike ndukwa ghutan kishi, ku magham kap ku shata wara vid kyine kyi nikya kalaranku. ku magham sabarke misi, nake kyi nike huti bang ye wora, ni bara nike nga san ye wora, nu muru ki dingi ni zar tun ki dingi, ni di ka ki dingi kishi layi barkadi ku ghud kye layinan ku gwa kye boote nike ku shi boote ku shwara varan si. ku shaata man ku shwata zhin ku shwara beena nduki baran nike anje amma tu ma ghar ye qusa nyimalti kap ki shi mbari, tuma ghuti ye worki shi baari tuma ghuti ye worki shi baari ki kala kye kayi wora amma ba ku hang ma da tun bambam ba, ki mmagham ku mbu ye wora nga chinga fan toh.